Vegla t’ndryshme t’punës jon <hesitation> bateri, rollera për me ly, bishta t’rollerave, brusha, brusha për pastrim, brusha për lymje, çekiqi, brusha me tela, dana, çelësa, kapse t’gozhdave, kalibër, këndori, kry për shpumje.